أفظل إني اتحكم يعني في الحيوانات ،لإنه وقتها بيديني أتواصل معاهم ،وأساعدهم وأحب فكرة إني أكون جادرة إني أفهم مشاعرهم واحتياجاتهم .وكمان التحكم في الحيوانات بيفتحلي أبواب التفاعل مع الطبيعة بطرق يعني جميلة ومختلفة .الآلات رائعة لكن العلاقات مع الحيوانات لها سحرها الخاص برونقها.